Ian yii ndakete ndedande cepillo ña ihan ye ndakete nuu he, ndakete nuu yai ujun ngu ngutu ndakete iha nayinduu.